Tupapirere ñanoi mbae ia kiapeko oivae jaema mbaeresakape ñamaeta je kia kotiko opita va ñamaekavita je oime ra oi ivituguajukoti ani akatukotira jaema jokoti yajat